طبعا افضل ان انا اكون رساما عظيما زى ليوناردو دافينشى عشان الناس كلها عارفاه و الناس كلها بتحبه بسبب رسوماته العظيمه و اللى قدر يبهر الناس على مدار السنين برسوماته دى و انها قد ايه جميله و قد ايه مشهوره جدا و قدر يرسم رسومات تبهر العالم كله و الرسام طبعا احسن بكتير من الشخص العادى فا هختار ان انا اكون رسام بالتاكيد